Mah… Nun sacciu elencari tanti tipi di viscotta pirchì spissu nun sacciu li nomi. Li suli chi mi vennu ‘n menti sunnu li viscotta di San Martinu, li savoiardi oppuru i tetù e tèiu ca si fannu ‘n Sicilia pi la festa di li morti. Dicemu ca mi piaci cchiòssai mancialli, abbagnati nta lu latti la matina, oppuru accumpagnati cu lu Marsala la sira doppu manciatu.